Ma ʒarhirwa digi andʒang nay koba hinanin ba tag bihinan ma hingaha kskayma sada haghras takiya ka ma mung sadvakwa kwahin digiya guya di dama hala digi man nagnai, ha ba tum ba ma ʒirhirara ma chig nuda mung dagal daɓa digin dagal nud tara nuda dagul daba ivahaa maghwaa dagal nuuda dag dagatalva piyaghwaha kwaɗa ahwkwah maksa kada tsa digihan ka vaya yayuwah nud ba ɗum baɗum baɗum tsaghvaharma mung niksin magha siga sig ngul dagal nuda ghwayahavah a dagal a maykru nudhwraha ɓagar digin makya kyahwa chalw chakiwaha shagal yaurah ndakwani badagul nud da ʒhargan ba ma mung makwahin ba kwa th thikni ʒarhaha ba kwan baɗum baɗumng waha dughwah ndakwani ndyakwaho, ghwalvah nndaviwani mung vwakatir dagal da gwagwatn takiya dagal dama kasuk gaghwvala sasig dalava kaskna am wa dagal dagal dishga da dama kasukwa ɓaraw da ba vavaka aghwuɓa digihnin ghwba chikɗa balga a di dama kasuk vuuwhhin kada siiy ninga ah adi dama kasuhm ɓaraw aʒit kasukwagha asiyagh da kwasayaga sas baba ah a ayya sighasig basba da kwasaya ahya uss baab ussbaab mung ba kwahima ma ba dagal kudah ka amtuk kiskai ba ɗiki-ɗiki amud ndukwah kuha sas tukwana kaɗa sas mung nitra kad ʒarhahin tsaghwahlun ka dagal nud da makaranta dagal dama mauranta bagu ba ah magul palla gud bu, gud hkrda dagal nud ma gudin ka sas nud ɓa a digina mahyəprkah kaɓarngwandʒh tsg yavindawah. Toh madiginahin vakwahin ɓa dga ndirgah, ndirgah ah mung na na dagal dama mbambag atsigar palla, unkwah malsigu tsig tsig aʒa kwanina maba unkwa mahumba humbga ndakwana ufaɗ indʒiga ndʒig dagalha aba dʒamgana ba dʒargana chawa hyəgah kyəɓa kyəbakurahana unkwah, kakan tar bnwa, kalur ta, buwa ba kwahi ka kyəɓgan kyəɓgan ka da abura buwa ahkrɗa hkrɗa ufaɗu ufaɗum aju ba unkwahu unkwahr ina tiho tihaa vaslambaɗ vaslmabaɗ kada ba kithgan biya kwanna bayikwanna kal agh vindigana, palla kawa buwa kawu chaa thah takiya diginaha ka ɓaga digiyo chinga ching yakwahana baɗum dagal nudaha ka da piyagwahin kadli ma ʒarhahim dama makaranta ka ghwalvin vakwahna awwuh ɓag ningha vakwahna kahagal da gata dughwaha dagal da bachaa diginaha cha ɗalah di kama chaa dala matighala di nud ba di, whala di whaha badi wnha di wnha da cha ɗala mafghala apugh tuva masighasig athigana kdgina kaskwa sugwa ning kwaha sugwa kwan sugwa kwanna baɗum nidiginahanin nai vigan vig takiya diʒi ɓaga dʒigar dʒiga makaskwa takiya diʒina han ba amtuk kiskai tighayar viɗar parak amghagirvidər ma dʒamang dʒang mahinana hing ah kidigi takiya ma gwig nud dida ma halna managan nay ma gwiga takiya ma kwaɗy kwan digit Tsaghraha mai takiya indai davaka wanyeh mung nidgwai ah mai ha sagawi ah maiha sagawi maiha sagari ammal ning dʒiya dukwan ma hinehamdi ma nin sasi amlata digin baɗum nidigi dʒigar dʒigin ku dah dʒagal hkwahna amma mai taga takiya anwaɗirviɗ takiya ah pighwada pig ɓa ɓagha pag kushav ajakwahin banda kwan banda kwanna aba guya haɗav di tsaghwaghin tsa buula dii damatghala, ma thilava thilg maɓaga ɓag hiya kudu cha ɗalnudah ɗala thaɓatsa ɗala diʒinah kud sas nud ba gidigidi gidi muhg arba dagal nudah ba sas wana sas wana ayya mung niksa nɗar niksa kyəlla, matsughra tsug kyəlla asagaw da ɓa siʒhila aghingan, ayya ayyar wn da ma ba mung wnna awn dʒigar vakwana mung nud ngal ɓlakwanna ɓilgan wan ka ba ndʒigan kaba blargwandʒa ɓlargwandʒa ɓlargwandʒ takiya ngelehɓa asiga takwana thamaʒhgila ndakwani a siga maviwahahan ah mung nudahan ya thamaʒhgila tutupirgwandʒa sutaa ba fuut na nargwandʒa ka sagat nitr davavala digina arba dagala ba dagal ba mung nusan kwaning mung nusan kim ngelehɓa aji daussig nir tsim inda damur ji dagal davadyə thamʒhgila tahutsa kilfa assiga sig thulamʒhgila kalfwa ɗyadig dachi kaba dagal ba dagal ba dagal ba aiva bag ning vakwahna am ngelehɓa ashe ba mbugha mbughan nidiginan ki ngelehɓa sirgabi nin ai ba ndʒa ndʒig ning vakwan maala a munga ai ndʒama ndʒiga awavakwaha ah nam digi vakwahi mai digi vav vak Ma ma kar vakwani awa sida albuga kwa ma dʒiga ndʒigmavakwanin kwar kwar ka ghuɓasg nuld gdi gdi ayyah ghuɓasgun ghuɓasga ma gwa kud maɓula ɓul navɗye aba dasa parak nuda ahinsna thadur gunya chig thaɓ dagal daɓadinagh digi mawucharn wuchig gramatuhagh awaɓagar vakama takiya amtaka amtakvis amtavi wanna amtava wana tighrvidagh ba kiskigh parak ba ghayiwidagha para nina kaba ɓagan kidigithub ba shah shah shah vavakwaha kadagal nuda ba vakwaning ka sas kwana sas kwan sas kwana digi shaginin va kwah takiya udʒul nidiginahana vavakwanina kamung nitra arsasa ardala arba sasa ardagala kaga ba shagir ma diʒinahim ma da dama makarant nda kwani ba mung makarantino kaga ma diʒinnan piyagwah ndakwani aba diʒi atsigan kushav takiya ka ɓala thakalah nud masighilaa ka sas kwanna digiya ka sas kitr daɓagan daɓagan daɓganumtuka diginin bajakwa inva digi dama masighe sig ʒarhas ba sas ndakwagni ba antuk amma ba takiya ba mai takiya digini wa gwigan nud didama halkam gasliya mana nagan ma surya nud dama hala dag dig kʒarhin ma ba dʒanan ndʒang kidigi adʒiʒar dʒiʒara tiʒarhahin mai lav takiya ushvabi ɓaga ɓag hony kushav mai sart wurna ba ɓaga ɓaga ɓag nud k maɓaga ɓag ʒir kushav ndakwani. Ba sas nud takiya ahnbaga hineha tughw saha sas takiya tughwa ɓaga bag kushava kalga kalg babagh sagwau thaba savak dada kva kalag kalgin amma aja kwanin badʒal badʒvig ʒamani tsim ka mai nud ɓagak ushav takiya ɓaga ɓag kushav tsim mai nud tugud takiya kiʒirara mai ndakwani ndʒa mung nudah ndʒa ku ba wara baʒirwa kaba war baʒir menyi maks amma jakwanin badʒal badʒig kis maʒurlis ma wurin mada dama makaranta ma mung karba ndakwani ba sas kurbaji didan kwabaji vakwaha kada taganitra takiya awa dʒigar takiya ɗiyava mung tha li ban shakgha ma baghni kishva awagan abaʒhargan gatr gatga sima lisimavyədya sarki vakwahna mung ar sayi davadyə bnlamah mung ma thakhma ka ɓa dga dga dga tsa ngangaha kwar kwar aha fitr fyəkikh kifr fififi ba shagr kal ba ghuɓasg kudaha ka di dama da diginah b biyah takiya ah awadagakn varakn dagal da gwayavan dagavayaran kunda nunda dʒa mung nud thiɓa unkwah madgaudin kodayake pal amtsamtsig vakwahin ndakwana mung wan mung menya mung ban kako badum baɗum arba manvakaya, dʒaghaya arda kwagiya and dyeɓa arbamanvakai kum ba dagal badagala ba dagal da baɓagan kwaha ɓagan kwah ay untakg digit sai aym kudahan mung gramataha mung kwar karahaga dagal da vyəda dughwahin ka takiya ussama, ussam kal klaghunj aya ussama shagula shagul shagul anfuk wahin varaka krahin takiya ma mung zarha. Baghra mamung nudah barjarghah limulka mulg ma arba ɓagan liɓag diʒinma arba ɓagan ka ta amtuk bu ɗiki-ɗiki- hawa siʒhilahna ka ɓala umdirgah ti tikyəlm ma dmm dug sartu hara ksin kubawar ta munga bahya ghurah inda ɗivit tkagra agujanja ka amchagindarah amchagindrah amehgindara daba ɓa digin mung nindra ammda amchagam amʒugana aʒyaona tkyəla am bathyən duraha amghuda ʒghala amlaba diginaha amba ɓaganuram kdraru ɓaganin ambadʒahsin byakwanun ba krɓ krɓan digi ba sartin vukwan da kunni mai yuwa mai thyəgi mai nakwar dagal damatghalai amdahga ba ha ma mung nin li da piyagwn damdai da puyag digiya amdni da piyagun digimaa amsas dindarhho, amsas dahwkaho, amsas diyayuwaho, invghaho, kurɗahoo arba mung ba ɗum baɗumma baɗumma basas balghalin aba chagan ba chagang aba chang ba chang sasda hatghal abaʒigan auba ʒigan bu kwan kdigituh baɗum baɗumma ba digituh ba marwins kw matighalahin na ba dʒamghant dʒanga takiya mama gwuya ɓagaɓagma ma mung dinuram damahal ma gwighu gwig da mahala daidaɓa kwahin kidigila amung kgga dum kwah kidigita dagul ma kwahahins ba diʒi dʒama takiya mung nidiʒi dagals kai amtwu tighayarviɗ kiskai ba kɗum kɗum kɗum adigi dagaling ka takiya ma mulakn mulg nina kidiga dagalahina baʒ kwarkwarahina mung digi badum badum ma mung mai nidiʒi amtaksikai tugu chalvahaa ka dinud Da amung ya meyin menya ah amung menya mung menya mung menya mung menya tuww maya mung wahn mung waha mung waha whurwhrmay chiya mung henya amtuvul nuram baɗum baɗumm, amdiya amdaya amɓagan kwana amɓagan kwana amɓagan ba kwana kaga baɗum baɗumanaguwa badum ba mvaga adiga amtakrahna bu munga nidigi pal pal vakwamura badum digi maya bachinga chinga mulan vakwahin, badum nidigi munga badum nidigi maya baɓagar badum nidig, mungu ba ɓagav, baɓagav ny kwanina baɓagav babagav baɓagav kaga budagul nidigifuh badum nidigi ba shgr shagir shagir gmgrgna bamtuku diʒinna ah mung kaf mahnehamd ʒiyam kaf ah aghmai nin ʒakafi ah ma ma digi lellehag, ku thwwaha ko diginah ah tuth mung linehanda ashigann kdrahn amdagalni asugwan ashgan kndah takiya diʒi ʒaw ndʒiʒar mahinehamda, avyədya kuhs kaga badum nidig, naji kwarahina tigi digi tuwar war war warj warj ihr sasa kada sass kaba tigani takiya udagh udahana digila kai amtuk ʒarhahai mabagama ɓag kushar band akwanin ambgwuya sas thnba kagu amshiryakar takiya ah dʒa ɓagamaushav takiya tsiʒ kidigina amguya sas thaɓ ka amguya daɓadir thaɓ kaga knbakwar thab ba ɓagar dibns ayya ayyah ayuha ka ghubasg nmda kwar kwarh bija kwamahan adiʒi dagulah toh kaga baɗum digi dagalah badig. ʒari ʒariyahan diʒi dagal marayuwaha kaga amfuk kiʒirna takiya. Ba dʒamana dʒamg kaligitaha digiya ka digitah takiya mung vakaran takiya dʒamana dʒamga takiya ba shagr wan kidigitah kaga baɗum bafum kwanahina badiʒi shagraha badigi dagalaha diʒi kwarkwaha ma digin ma duniya shagar nan kidigan kwanin takiya vaʒa takiya takiya n tsim ma digi dagalna ta ndʒa kamungha ka kithabaha ka pik gurah ma ba digin kasa gul dama makaranta ɓagak bag nuda ka ɓagana wahn ɓaganawah, ɓaganwaha baɗum badigina digitahina badum baɗum nidiʒi dagala ba tum bu ndʒarara sas da muludirarma badʒamgan ningh takiya kal! Mung tsaghnhirin vakwrah digiya ma tsaghwahirn ajakwahi dun kai ma mung nidigitah ajakwahaha ma nagan nai, ma mung nidigi takwah ma bamfuk ba parak ghayar viɗav kaghuɓasig nina ba daghwavragh takiya hahaha a afyəkuni awaɗigar amuɗa adhe dʒamgha dʒamg takiya kidigi adʒiʒar dʒig sarta wung, dʒighar dʒig sartu wur takiya digi dagala kwwkwrahin tsim, kwahin kidigin in wa diʒi sagata kah takiya mung ning mung war warahawa ka amtuk kiskiʒhina ka amtak kurkwara kuraha badum ba parak ghayinviɗar madʒamghant dʒang kdigit kwaɓagannga ma hala kagwuya sas hina parak ghayivid takiya amtak kiskaya haha amtak kiskaya ka ghubasig ning ba davagh ba takiya kai ɓagana ɓa kghwalvuragh diʒi ki diʒina. Diʒi ɓagana ɓag kizligi hanina shagir diʒi ɓagana nayna kʒarhirn, badum nidigi dagala han badum digi shagrahan dagala takiya ɓagara ɓag ba takwanin in nidigi dagal takiya dga ʒarhahima a wafo a wanan ningha madga ʒarhiragha anuda an akwa dʒum ningha mai nidgi amtuk kishi jujig takiya hauram hawg kaagwa, kaghra takiya andagatul vagh indin ngin ngim ngim nalvin sayi vakurahins maghwin simfuvialvin ba ɗiki-ɗiki ba ku bawn batupgnimma ba yayuwagh ba munga ba ɗek ma sighasig natsvak ma amdagal dahusa atsvakwun, masigha sig kwar, dagal dagata agwa dughwasin maghwun dagal dama yayig nagwa maghwah daal nud dagatgan hagw nuda sima ghwuʒh vakwahin kai shagir wahin kizligitz gaskiya vighwayi wahin kidigitzhbi dagwa davika vigbiy takiya ma mung najakwahina mai davikum vig bi kiskai takiya awn nidigi dʒaghira awnidigi dʒagharbi amtauk kina nai na vigwa viig takiya aghdi dʒagizni kada sas nidigi vakwahin maviyaka viig ɓa badigin kiskaya.